मछली के अलावा भी आऊ बहुत सारा जानवर पानी में रहते। मगरमच्छ ए बड़ा आऊ दमदार जानवर हे ए नदी आऊ। तालाब में रहते कछुआ कछुआ अलग अलग आकर के होते आऊ। ए तालाब आऊ नदी म रहते मेढक ए पानी आऊ जमीन दूनो में रह सकत हे। सांप कुछ सांप पानी में रहते आऊ मछ्ली खाते डॉल्फिन डॉल्फिन ए स्तनधारी हे। जे नदी मे रहते आऊ मछ्ली खाते जलहस्ती ए छोटे छोटे जीव होते। तालाब आऊ नदी दोनों मे पाते।